Maro be aloha e kiraro fantako karazany, misy e mocassin, misy zany e baskety, fa io zany magnano akô e mocassin zao da ohatry aniasika oe findesigny mivory na findesy mandeha miasa fa e baskety zany ohatry oe mandeha magnano randoner anao na magnano sport na mindesi-miazakazany, zay e findesa anazy, da misy koa amin'izany e scobidoo, mbola agnatiny avao koa igny findesy mandendeha avao koa.